Ka shumë vende në botë, si Italia, Franca, Gjermania, Spanja, Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara, Kanada, Japonia, Kinë, Indi, Brazil, Australi, Meksikë, Afrika e Jugut, dhe Rusia. Çdo njëri nga këto vende ka kulturën e tij unike dhe histori interesante.